ପୁର୍ଵା ପ୍ରତିକ୍ରିଯାରେ ଜେକ ଅନୁଶୀ ପୁନାରା ବ୍ରୁତ୍ତି ପାଇଂଗ। <hesitation> ମା ପାର୍ଥନା ଯୋଗ୍ତି ବିଶେଶ ଦିନା କୋ ଏବଂଗ ସଫ୍ତା ହୀ କୋ ଖାଈବାରେ। ସମଯୋ ତି ବାହିତ କରିଵା ପାଇଂଗ ଏକ ନୁତନ ଦ୍ରୁଷ୍ଟିପନ ପ୍ରଦାନ କରିଵା। କୁ ଆସୁଜାନତି କିଛୀ ଅତିରିକ୍ତ କାରଣ ଏବଂଗ ବେଶ ଵିଶ୍ଵସ୍ଥୋରିଯୋ। ତୁଲଣାତ୍ମୋ କୋ ଅନୁସଂଧାନ କରିଵାର ଗଲୋବାଲ ତୁଲଣାଗ ଖାଈବା। ପାଇଂଗ <hesitation> ଖାଈବା ଏବଂଗ ପୀଵାସ ସମଯୋ ସାରା। ଦେଶାରୀ ବୀନୋ ବୀନୋ ହୋଈ ଥାଈ ଅର୍ଗାନ ନାଈ।